Väega väega rasse küsümüs. Ma ei mõistaki säändsel teemal midägi kõnõldaq. Pidänüq vast iks rohkõmb <hesitation> opma säändsidele rasõhidõlõ küsümüisile kah vastama.